<noise> Ro'na qat'aliim ke wula k'eh re'e k'eh qa's taqee' je'e nkitz'uk la q'aq taqee' por ejemplo aceite reh ooj re'ee nkamaj wula ch'ahqon nkikoj reh man tilik awis y reh ch'ahqon cha qa'sa taqee' ja'ar laa aceite nkik'ayaj re'e reh nab'an k'uxb'al nkiq'ar la aceite de koko <hesitation> nkamaj ar reh ch'ahqon cha qa's taqee' man xajunaj ta wach la aceite k'eh reh k'eh nkamaj wula nkamaj reh laa reh reh namaj b'aaq reh re' man q'ewala awis reh nak'uxum y ja'ar wula reh natz'ajam apaam <noise>